Kua yuvanga pegua, opaete amogue reta oyuvanga pɨpeva, oime ïru carta oiporu vaera ɨru peguara, amogue jokoropi oesauka yandeve yande suerteva